Min kaa, nokkuuje taweteeɗe, <hesitation> ana ɓadii tageefu oo, ɗun ɓurani kan sabi jooni so a ƴeewii natiir oo a tawan ɓiɓɓe leɗɗe en e, beelɗii e ko nanndi e muuɗun. Min kaa ɗun ɓuranikan, illa e ko heddii kaseŋ koo. Hono ko wiyetee otel kaa, mi yiɗaa ɗun fey. Ne ɓillii an, ne suumi.